Eee walaa korontobaliyaa niŋ i be feŋ ňinoo la, i kana koronto, parisiko mandinkoolu ko hawujoo le ka tinna jio ka boŋ moolu bulu. Donku niŋ i be siiriŋ i ka, i be baturoo la, duŋ i kuu le batu, niŋ i hawujata i ka taa bulu le daa a maŋ ňanna bula la miŋ daa. Donku. i i bi taa la a paa de luu haa. niŋ i ye jio ke keeraŋo kono i be a sanboo la niŋ i hawujata doroŋ i se a je a bonta. Donku korontobaliyaa ka moo sotondi feŋ ne la, a duŋ a ka, koronto ka aa moo ye le.